أول شيء راح أستخدم الفرصة لتصحيح أي أخطاء أو قرارات ما كانت صحيحة. بحاول أغير بعض الخطط أو أركز أكثر على الأشياء اللي ما كنت مهتم فيها. كمان بحاول أقوي علاقتي مع الناس وأحسن تواصلي معاهم.